Ra bích xina rúnramaa, rnazramaa ni gauramaa, rzú liztiamaa lapa list' zumaa cun ranmaa gwuel, cun nizh ranmaa gwuel lamaa, chi rzu liztiamaa caló idié tïé bziny, tïé brau, per list' zumaa igwuezhamaa, igwué list'maa xina gac' zuranímaa, xina zú ra t'iexmaa te igá ni gaumaa chi igwuemaa cor idyieni caló gac'nyiební, chi, caló gunmaa gan igáni, ra-ra bpïé nare, xinagí icani, gyabni lora xiílbpïémaa, xina xigian ni logí chi itubymaa lan dogígá-dogígá gíbigmaa cutemaa ríény nuni gula gaumaa laní. Zaga ra beld ná, rityielmaa caló nura bziny, baini pad bziny ga ni raumaa, chitilymaa caló, lanyí ra ghiézh caló rzamaa, ríemaa rdubymaa, rdubytíépmaa gula rcamaa lora gyiag chi golp' riet'maa rnazmaa rani gaumaa.